في أراء كتير أوي تجاه ايه هو الكون وايه أصل الكون بس احنا كمسلمين أكيد هنتكلم عن الكون بإن هو الل ربنا اللي خالق الكون وخالقنا وخالق كل المخلوقات الطبيعية والأرض وكل حاجة وكل ده لغرض ان احنا نعبد ربنا وعلشان <hesitation> ف الاخر كده كده الدنيا مش كاملة ولا الكون هيفضل طول الوقت موجود كده كده في نهاية لكل ده